شوف يا الغالي، حاول ينقص السكر شوي شوي، ما يتركه فجأة عشان ما يحس بصعوبة كبيرة. بدل السكر بالفواكه الطبيعية مثل التمر أو التفاح، أو حتى بالعسل الطبيعي، هذي تعطي طعم حلو وصحي. وكمان يشرب ماء كثير عشان يساعد جسمه يتخلص من الرغبة في السكريات. أهم شي الصبر والاستمرارية، ومع الوقت راح يلاحظ فرق كبير.